Ma cercu prima d'tüt d'feme capì, bauleie o fe d'auti muviment, d'auti gest e pöi cercherìa d'andé da 'na persun-a che realment a m'cunos, magari m'fazu capì sü certi determinati muviment che chiel a s'ricorda che fazìa cuand a i era ancura ün umano